E kiee’ e re úú’ra ‘myy’ re fáá’ra jö; ‘myy’ jö ‘nⱥ’ re uɇɇ re dxára re tⱥⱥ’ ra köö bóte jötu re kiära my ngööra xí jmýý xire dsa úú’ra xí jmýý jkí ´nⱥ’ re nóóra dxó lɇ ba e jö, nⱥ’ re nóra dxó lɇ ba ‘myy’ jö, jöba e líí my jngy, jöba re úú’ ra gá köö, gá köö ba ‘ñéé ‘myy’ jö i xiro ‘nⱥⱥ ná re úú’ra xiñó’ kö’ dsa lí fó’ ba e re úú’ra xiñó’ ere nóra xiñó’ ‘myy’ jö, kiä’ <noise> llave exa jmýý e re nɇ, kí mý jáaá’ ajia’ dse jñi ‘myy’ xí ñó’ jmá’n ä’ jmyy ba ‘nⱥⱥ dsa üü’ra ‘myy’ i re nɇ re lí fo’ e re úú’ra xiñó’ o re úú’ra xí jmýý bá e re nǿ ra guoorá.